لو كان بإمكاني أكون حيوان بري ليوم واحد، أعتقد أني بأختار أكون أسد. الأسد يعتبر ملك الغابة، وعنده قوة وهيبة تخليه يسيطر على منطقته. بعد، حياة الأسد مثيرة لأنه يعيش في جماعات ويعتمد على التعاون مع أفراد مجموعته، وهذا بيعطيني فرصة أتعرف على ديناميكية حياة الحيوانات البرية بشكل أعمق.